noy watta ko tawe ammeri timatilmare dewi nder wuro maɗa, onon dammuga hemaɗa ko nandi e moɗum walltirma tiri nyaɗiteri. E goo fu bawo awi fu ndara leydi latindi e wodi taki awa ɗun ɗon, bawo awi, to fuɗi tinnoɗa a watta ndiyam, to ni fuɗɗi e warta wurto fa bafe ɗi, sai keba ka kaɗa. ngam dabbaji wuro, mare fuji nyamu, to dabbaji wuro nmi sai tawa a wati.